Telefoni la kɨtakǝ wǝǝ, wɨ lóo toŋ oturu nɨ mɨ wɛɛlɩ mɨ awɛ ŋnɨ mɨ lä kɛɛyǝ rɛ ŋ ke kpii ǝrɨ wɨlɨɨrɨkpǝ ǝ nɨ ŋ mɨ nuŋ. Oporenipǝ pɨ le yee wɨ pɨ le kpii tɨrɛ pɨ lóo pwo wɨ siimɨyǝ rɨ mǝrǝ we. Wɨ lɔ wɨ ŋ kuŋ nɨ awɛɛlɩ wɨ ri rɨ tɨrɛ wɨ ya wɨ lóo toŋ ŋpaŋpa.